Yaikuatiavaera ñeepora ikaviko yanembaedua <hesitation> mbaere. javoy yamboipita yaikuatia <hesitation> ipuere yaikuatia yembokatepegua, yaikuatiata ñeepora <hesitation> ipiatitipegua ñeepöra, yeroviapegua ani ñeepora arakae oikoma navae ñeepora opaete jokuaretare ikaviko yaikuatia.